الله يا سلام على الراحة إجازة عندي إجازة إن شاء الله بستانس فيها بطلع مني ومناك بفلها بفلها عدل يعني لأنه عقب أسبوع عندي شغل لا أبغي يعني أعيش حياتي أرتاح ايه أسوي نشاطات يعني أتفاعل فيها أكيد بستانس